Taar ukou iyɔɔ niyonda ikou itoo niyo tɔɔ ikou-itɔɔ-niyo tonyin iko itɔɔ tɔɔhwei ukou itɔɔ niyo tɔɔrɔɔk ikou itɔɔ niya turaa nukou utanyiŋ ukou utongin aiyo nyiŋ ukou utɔɔyiŋ niyohwei ukou untɔɔyiŋ niyo taar ukou otɔɔnyin niyo naa, ukou utɔɔyin niyo tɔɔ ukou utɔɔyin niye turaa okou utɔɔhwei niyo hwei okou utɔɔwei nyo taar ukou utɔɔhwei niyo naa akou utɔɔshwei nio naa okou utɔɔwei niyo tɔɔrɔɔk okou utɔɔrɔk niye ukou-utɔɔrɔɔk niyo hwei ukou uta rɔɔk niyo taar ukou utorɔɔk niya naa ukou utorɔɔk niyo tɔɔrɔɔk ukou utare niyo turna ukou uturaa niyo hwei ikou utura, nyo taar ukou uturaa niyo naa tɔɔyiŋ ukou uturaa niyo tɔɔhwei ukou uturaa niyo tɔɔrɔɔk uku uturaa niyo tura udari.